Be i dirìa dë ste ë ste trancuil, rilasà, perché al e propi mach 'na coza parei muntanea perché ël brüt temp comcuncue a certe altitudini a pödrìa capité magari anche mach ën poch dë türbulensa, comuncue dirìa a tüti i paseger dë ste trancui-i e preghé tant